मैं नियमित रूप सी छ- सात खेल देखदु और खेलदु छो, जान की क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल। कभी-कभी मुझे बेटमिंटन भी खेलदु, खेल देखन सी मनोरंजन होंदु जब की खेलन सी स्वास्थ्य अच्छा रंडू। मैं सबसे जादा पसन क्रिकेट खेलनु और देखनु लगदु छा। और वे मजी भी बैटिंग करनु मेटे जादा पसंद छा।